<hesitation> Karazana planeta fantako zao a: Marsa, Venus, Jupitera, Terra, <hesitation> Saturna, Mercura, Uranus. Fa am'le hoe kintana, kintana ndraika <hesitation> zahay ake zany sy de <hesitation> ma raha be am'regny fa efa kintana aminay de kintana mitovy aby si.